<hesitation> kolaas jooni, so a hawrindini kulle ɗe njiɗɗaa ɗee tan, a renndinan ɗe fuu takkondiraa ɗe. <hesitation> So ƴeewii so tawii so kooligol motoo, ɗun kaa janɗe non. <hesitation> Kaa so tawii koligol hono telfooji, fotoŋaaji ɗii, <hesitation> non nii non. Fuu kaa so wanaa ndeentindiraa ɗi.